धुव्रीय भालुओं मा पोलर बिरियो मा ठंडा वातावरण मा रौणू कू बहुत अलग अलग और अनोखी विशेषता हूंदी। कि मोटू खूर और भैरा बाल हूंदा और ऊ कालू रःग और बडू शरीर शक्तिशाली पंजा।